Jan tá koñia ña tona konio ña nri konrio, iin ñaivii vá vida xó ña kuakao kuaó, ta koñia ña ko kini <hesitation> ñañoxó chin ñaivii ko ni nañoxo chín ñaivi ta ko kao xhin ni yó ko kao xhín ni ka, xhí ña va inio ta nrida naivii kután chío nakoni tán xhío, ta dikuan tá alamejor nika tá <hesitation> ñane va tao chinna ta ho chonná ta ho chón'na ta ña ne va tao china ta ngu ni kanna a ho kini kadachón ni chín yó a ho kini ta yú chavii ta kadachon ni xhín, ajan ta ngu ni taxinina chón kao, chí ne va tao xín ñaivii, va anima konio ta xa jan nguan, niyo niyikan ne tan xió, ta niyo ni yikoan kan ña pus kanana na ko kadachó kin ná ha tana iin ditá kuchio atana chí, va na koneo iin anima va in anima vii xaña na onevatao xhín ñaivi.